ko ta reteech ke chanuanen sumeek, ii- itinye ki chanue ng'ung ii cha nuanii sumeek, ko telelyo, ko ki maee nee kanye koruyo, tara ko mi kiit, kipkwarusoit, ko ne kanye ko ruiyo sumeek, ko ii- ikanye koruyo sumeek, ko kichanuee, ko ka nye ko telelso. Ko a- alen akoi yoot.